तालों अपने घणा काम की चीज है। अगर अपन कई कई बहा र जा रिया और अपन अपने घर पे फाटक न तालों लगा देवा तो अपना घर ने अब समान सुरक्षित रेवे। घर में कोई चोर भी नि घुस सकेगा। कोई तालों तोड़ भी नि सके कोई कोई ऐसा चोर रेवे जो इने तोड़ देवे पर बहुत कम चोर ही तालों तोड़ पावे। तालों लगाना से गणी ज्यादा घर की ओर समान की सुरक्षा हो जावे इसलिए जहां भी अपन जवा तो घर न तालों लगाकर ही जानो चाव है।